Sen vegiau nyo te nom teu tete tsiau manats. Nyo ma manats, nainy nyo manats rou fatok iny non ka rof kainy non tan toto tsonyo nyo gian fisen mi rou ya, nyo te ruak sen na kainy mes nainy nyo gian rou. Manats tete tsonyo te tsue ma nyo, manats. Manats sen a ka nyo ka mi ya tan toto tsiauge nyo ma fatsuts fo guei tsiau ge fo uncle tsian nainy ri gian mi ror tan kat tan. Manats, manats tsun ai ka na rof tete tsiau te tsue of ma nyo ge nana tsiau fo pupu tsiau kan muan nating sisio ror tsiau manats, manats ka na rof. Nyo ma gian visen mi ya nyo te fatsuts for guei tsonyo ge fo pupu tsonyo nainy ri ruak ror tan pupu ta tovei.